Zéro, moins un, moins deux, moins trois, moins quatre, <noise> moins cinq, moins six, moins sept, moins huit, <noise> moins neuf, moins dix, <noise> moins onze, <noise> moins douze, <noise> moins treize.